A kannan e kamna kannan te nigna na kanna te yomina. parpara poata age nan mega kannan eha tagle nuga. ha kte nuga ba gate soho haniga naga e kto se nuga ba gate hatati hanga nga. nonte nga mna kannan. Age mas nan enga kannan topsa poata. poata tru twu lan. a bongbong. alan. alhe. nonte nga menen. hale naga nitagala. e hitaguhu sne tra niati tagaga. a nikaka tagaga traha temne nan malu. lumne tagla mu. lumne kamemu nitagala kalala wulu na ka kui mialu aman nit. man tukui tamulu. nonte solon niga mna kannan. Okei tra <hesitation> poata tra a kannan. omi age mas hatskpa naga. ge mas hatskpa naga temar nan wengaga traha tapla poata. a kanna e kote nuga bagate nimte naga. Gena tubtu nigi i hoski bagate nopu naga. tapla poata e pu eruga tapla pote kots e ruga traha mna kanan a niga te nan enga ga. Ge mas tra hange nga sha kanan te ki nani ga. Te yantwein kto han, hakaka hango ngha senuga. A kanan te mne nigna tra nitotoa. tapla poata. pumala mulu e makalana. tapla poata. pumala mulu e pi ne. Tapla poata. hulu tapus ne. tapla poata. ale tor pku num. Tapla poata ale pulsu num. Nona kanan a womi rke kte nulu ba nitotoa tamulu te mne ngangahne tra latu ni puta. Le mas nan nasenma kanan a nga. Non te kto senulu bale te ka hangangha num. Age mas lbe nga kanan ni han baga te ka hangangha nga. Kanan te hol seri tsinatong. tapla kanan mne nigna traha a masin te kwi enen. Masin te kui enen bte kamna man kata kto homi enen. Age mas, age mas. nan nga kanan, ge mas nan enga kanan a nge.